Homana arak fa da reto koa gn ny sakafo, ny karazany am Norvezy: Brunosta, Slity, Lefse, Flatbrot; <noise> da misy koa ny Torfiska. Ireo da misy tianareo fa da andramo magnandra azy.